Disa nga vendet që i kam vizitu janë: Shipnia, Turqija, Bosnja, Sërbija, Mali i Zi, Maqedonija, Kroacija, Sllovenija, Spanja, Gjermanija, Franca, Anglija, Çekija, Hungarija, Greqija, Kina.